Li scojàttuli tràsinu in letargu nni lu perìodu nvernali, chissu veni a diri ca ‘un nèscinu di lu so jazzu pi un longu perìodu di tempu. Pi chistu motivu iddi cògghinu tantu manciari nni la stati e lu sàrvanu nni li so' jazzi ca sunnu dintra li àrvuli. Li scojàttuli sunnu armali organizzati e sàrvanu lu so manciari nni la manera ca quannu chiovi ‘un si vagna. Duranti la stati è fàcili vìdiri tanti massari scojàttuli ca vannu caminannu a li pedi di li àrvuli pi jiri circannu manciari.